Li midicinali ajùtanu a li pirsuni malati a sintìrisi megghiu e pi tali motivu la società accuminzau a pigghiari midicinali chiù spissu e perciò la fabbricazioni di midicinali criscìu rapidamenti. Macari si fìciru midicinali ca ajùtanu a curari malatìi ca prima nun si putìanu curari e perciò permèttiri a li pirsuni di campari chiossai. Chissa è na cosa positiva pi la società.